لو عندي فرصاااا بختار أكون صقر لإنه طائر قوي و سريع يقدر يطير عالي فوق الچبال أحب فكره الحريه إلي يتمتع فيها الطيور و الصقر يرمز للقوه و الشچاعه يعني بيكون يوم مثير أستكشف فيها الأچواء من فوق.